Kalu katong larike sini kalue ianu. ianu ama meita ma iya momare. iya romu iyae. iya rowo <hesitation> iya hihi iyaeee titiho. iyeyeee pike iyayee seme <hesitation> iya bobara iya yeeehi pokonya iya nu ela aama laute ma laute mei taute auloi tapi kalue au lauma anekae huwe seme heeye iyaye holo. iyaye <hesitation> iyaye hihi <hesitation> paneka auwe udang eye seme. eye morea lakuee hihi sio ayee hihi paneka owee bebeei. bebe kang keu amaee hisi. ama au wedu siu tapi kaluee ama iyee. ama hi lautema baniken iya mamasi tapi salamae laute eka paneka ama weidu hima iyanu mamanta mam panekao mama iya holo lakue morea. laku mama iyaye seme iyeee udang laku kalu ama laute ma ehina hisi alaua mamanta.